اكيد <noise> متابعه الاخبار مهم لانه يخليك علي علم بالتطورات والتغييرات اللي حصلت في العالم, تعرف الاحداث الجاريه حواليك تكون جزء من النقاشات <hesitation> المهمه حولك اه لكن في عيوب انشغال بمعلومات سلبيه قد تؤثر علي مزاجك بعض الاخبار قد تكون مبالغ فيها او مضلله او مشكوك في صحتها هذا يسبب ارتباك طبعا. لذلك من المهم اختيار مصادر بعنايه ومتابعه الاخبار بقبدر مناسب مش اكثر ومش اقل.